Á iya̱mkang nnà yà va̱ ɓu ka̱ ntəm mbin atarok va̱ mma yi wa izhé iga ayin te, na ká̱ nnap nnəm wa anəmləbər va̱ i là np ka̱t amma ka̱ atak nnap nnəm oza̱ ka̱ atak nnap nnəm va̱ ka̱ nnənəm te ayam chit pa̱ ka̱ nlà nnap ká̱ owan oza̱ na ta, ko da oza̱ a bol anung ka̱t oma yà ká̱ anung nna amma asa̱l- wu oga là nnap nlà nna yà va̱ oza̱ i nəm ko, te i nyam pa̱ oza̱ ka̱ là nnap ká̱ owan oza̱, wa ìzum, ìsa̱m, pa̱ kpaktak ko iboli, ìsa̱m le i nəm nfani ka̱ iya̱m wa ìsa̱m, ìsa̱m pa te, ka̱ atak nnap nləlà te ba pa̱ i bol anung bol i là nnap ko, kuma ka̱ nəm nap nəm wa anəmləbər, ama nnap nləlà te oma ka̱ ìzər oza̱ i gane iva ̱ oza̱ ka̱ nləlà ɓu ya ìsa̱m iya i wong i sat i ɓa masamam mmaɓu ka̱ nwatar ka̱ anung asa̱l kang a ɓa sat ka̱ anung sa̱l te i wong i sat wa anəm i wur ashar awoi tong ká̱ ka̱ apal te i ɓal apal asa̱l i dər nva̱ngva̱ i ɓal i dər te i là nnap a yà pa̱ ɓa ká̱ owan wò pa̱ kyak i nəm awo ko kuma i nəm asa̱l- wu wa <hesitation> ìwu, nəm ìwu te i yam oza̱ pa̱ atak ta nɗaktak yà ka̱t mma ga, nnap nnəm ìsa̱m nna ta, nnap nnəm ìzum nna yà kpa wan ta na i va̱ i là nnap nlà ka̱t nnəm nfani ká̱ ìzər oza̱ kang i là nnap owan oza̱ ko ìva iya yà Ìtam <hesitation> nbali nna yà va̱ asa̱l- wu aga nlà nnap là va̱ wan ta i nəm ko, wa iya̱m wa ìva a yà pa̱ u ya ìva a ya ɓu wa anəm ga nzhi mmaɓu ka̱ nkang na ka̱ nzhi kang u ga achen kang u ɓa u gba̱ng chit u yà ka̱ nzhi ka̱t kang u ɓa nzhi ka̱ ìva ya ɓu te ɓu ya ìva chər i nə́m aswal á ɓu ka̱ ìzər ka̱ nlà á ɓu pa̱ sanung a ɓu ka̱ mɓa á-i nyam á ɓu ta pa̱ ga ka̱ yà ka̱t ka̱ u ɓa te anyam nnap nlà a ɓu chit ta pa̱ ìva ka̱ nlà nnap ka̱ ɓu pa̱ sanung á ɓu ka̱ mɓa. <hesitation> iya̱mkang iro nna yà ka̱ nzhi va̱ mmaɓu ka̱ ndədər ka̱ nzhi va̱ i là nnap ka̱t, amma asa̱l- wu o na i nəm iya̱m ko i nyam á ɓu kpa pa̱ mma iya̱ ta̱ te iva ta̱ nna nɗaktətak á- ìva pa̱ te mmaɓu nna u nak na ka̱ ashe nzhi kang nda va̱ u ya na pa̱ a ɗom nwa ndəng kang a ya ndəng ta ka̱t, te ɓu ya iya̱m mi cher iya̱m ko te i ga i mwo, i mwo atak ko iya̱m va̱ mi cher ndəng ko te i ga mwo atak ko wa mi cher ndəng nwà ko te i ga i mwo, ko asu va̱ mma saba nak ndəng ko, te u ya na ga, ga pa anung ko le ko a ya ka̱t, le ga, ga pa anung ya ka̱t te ka̱ nyam á ɓu pa̱ o ɗom ndəng á pa̱ u ɓa u nak ndəng ka̱ ashe asu na o wà, so iya̱m nkang nna yà pa̱ makmak va̱ ka̱ ga̱ɓa̱n i là nnap ka̱t amma nnap nəm oza̱ te i nyam á ɓu pa̱ nɗaktak oza̱ nna ta, iro nnyi kang a yà pa̱ ayang a ji oza̱ te i yə́ng i náp ko wa isa̱m kang a yà pa̱ ya onəm oro ka̱ ɓa wa onəm ìkum te ɓu fe i náp gukun, gukun gukun te ka̱ nyam onəm pa̱ nɗaktak nna ka̱ m ɓa, i nyam owan wó pa̱ iya̱m ro nna ka̱ m ɓa. So wan ta nna iya̱mkang pa̱ makmak va̱ mma ka̱ ntəm ko te, ɓu lur ká̱ oza̱ te i nyam á pa̱ nnap nnəm va̱ oza̱ ko ka̱ nɗom nəm iya̱m iro pe te, nnap nəm va̱ u saba ka̱ oza̱ ka̱ ashe nzhi te i nyam á ɓu, alede ǹnyi wa atarok va̱ utarok saba chit ikang, kang ayáng ji alede ta, te alede yar ayəng chit mmaɓu ka̱ ga pe i bi ɓu u ga u tar awuwol i bi ɓu, ɓu fa gbai i bi ɓu, ɓu le ɓu tar awuwol i bi ɓu te anyam á ɓu pa̱ ayang a ji na ka̱ nɗom iya̱m ro pa̱ o ri, so iya̱m wan ta nna ko ìbəl ta̱ kang a yà ayáng ji na kang mma nak iya̱m nri ka̱ apal te ɓu ya uzi ɗak ká̱ nɗa̱l ko, uzi ɗak ká̱ nɗa̱l ko pa̱ na o ɗak ka dapchi iya̱m va ta na o ga ko ka̱ anung, so iya̱m nkang ga nyam nnap nnəm nnà yà pa̱ i là nnap ka̱t amma i yam á ɓu pa nɗaktak wó te nna ta̱, ndaktak wo nna te so iyam kan ka nbin itarok ma saman vo otarok nak ka zhi wo ocha i rula ko wa lede ta, wi vata otarok kula ko, ibel ko otarok nnak ka she zhi ko aya pu ya a rwa ma i nyam ka tak nnam nnim te mu nnyi pa iyam kan te izir fe na kat, wa to nyim we ibel i ro go kan kulum te oya na ka she myatmyat, ka shi myatmyat i nnimsal kan ka da va u ya nim i zir kat, a nim i zir kat bu ya na inim kuku te nyam a bu pa ndaktak na ya ka zizir so a sawu gan dir inap nim iyam kan va i la nnap kat Amma ka̱ atak nnap nnəm oza̱ ɓu yà ta̱ ɓu yi pa̱ nɗaktak nna ta̱ te iya̱m ta, nɓa̱r nna ta̱ te iya̱m ta amma pa̱ nnəm á na pe, amma pa̱ nnəm á pe, te ɓu yà ta̱ ɓu nyi yi so utarok uwa ká̱ oga iya̱m pa̱ ɗongɗong va̱ saba ka̱ na a yà pa̱ u saba ka̱ oga iya̱mkang kang ka̱ atak nnap nnəm iya̱mkang te ɓu yi ɓu tar ka̱ ache nggo te i bi nva̱ng ɓu, ɓu səng pe te i bi nva̱ng ɓu, ɓu ka̱ ta̱ te i bi nva̱ng ɓu ko inəm nfani ká̱ achwang ko nəm nfani ká̱ aswal, ko nəm nfani ka̱ abələm ko nəm nfani ka̱ mbol atam te i nyam á ɓu pa̱ nɗaktətak nna ta̱ mwo te njujut nro shal ìva nggo ka̱ avəng ìshak. te ɓu ya kulum ova̱ i yar ashar i piyar ko, kulum u ya atak va̱ uza̱ i piyar ta te. u ɗom pa̱ ma tutur ale á na ka̱ ìzər, asa̱l- wu iva ta nna ɓu ya iya̱mkang va̱ ka̱ ashe nzam ko kà̱ nzhi kang ka̱ nlà nnap, kang iyiyam pa̱ nɗaktak nna yà, nɗaktak nnà yà ka̱ ìzəzər kuma ka̱ nlà pe, ka̱ n ɗom pe te i nyam á ɓu wa ìsa̱m mma, nro ta kang a yà pa̱ ìsa̱m ya unəm uga ìkum ka̱ mɓa,